أول شي لازم أغير طريقة التدريس وأستخدم أسلوب التفاعلي، ببدأ بطرح سؤال مثير مثل لو كنت في مكان شخصية تاريخية شنو راح تسوي؟ وأشجع الطلاب يتفاعلون، بعدين أستخدم الفيديوهات والألعاب التعليمية عشان يكون التعلم ممتع، وأحرص على مكافآت المشاركات الجيدة بكلمات تشجيعية أو نقاط، وبكده أقدر أحافظ على إنتباهكم وأخلي الدرس شي ممتع ومفيد.